Tere' injo punna jangang'a ri kampongku biasa punna are'ki pallu-pallu jangang' punna ngare'ki nganre jangang' biasana, punna rie' to'pa acara punna rie' intu mange <hesitation> a' kumpul-kampulu i' tawwa' punna rie' itu biasa mae acara-acara' pa'buntingang' punna rie' acara kumpulang-kumpulang' bija-bijayya intu mange ri balla'a a' biasa na todo', punna pa lappasa' paki' injo punna pa lappasaki taua' kodi' to' di sa'ring punna anre jangang' na injo punna are'i tawwa nganre jangang' la, laoki rolo jakkala' injo punna are'ki jakkala' jangang', punna harus jangang ta' to' bisa di jakkala' takkala kulle' janganganna' tau maraenga'. punna are' jangang ta' lampaki malli ripasarayya punna re' mi jangang ri uppa', di samballemi' disamballe' di suru samballe' nu tau macca'ngi nyamballe' jangang'a punna maengi' di samballe' na matemo jangang'nga lampami ri diattassi' di hubbu' bulu-bulunna' dipasala' modelanna na di katta-katta'i, di katta-katta'i dipaka' ca'di ca'di ukuranna na kulle gampang di kanre punna maengmi di katta-katta' Dipallumi nai' di saremi naung rampa-rampa di sa're cella pissing kunyi pokoknya iya ngase'na intu rampa-rampa na majanga na nyamang ni sa'ring punna di kanrei e lohe to'pole ngareki nganre jangang re' to dikuai jangang pallu jangang si sanggarai na rie' to dikuai antunu na punna di pallu jangang a injo nu re ere na biasa punna di sanggara i nu rangkoa' ni sanggara na ammake minya na punna di tunui injo di ra raranga dirateanna bara apia